Gennde an, Ɓiye an, Inne an, debbo an, miñiraaɓe an ɓee nii non. Ɓe woni suudu an non. Ɗun waɗi so kamɓe naɓammi. <hesitation> Hono maɓɓe walanaa kan hen. <hesitation> Neɗɗo hawrindinii ɓee kaa tan, <hesitation> heɓii.